Iyatu bene sebelum dipubene wedding ya tu di tandai banuka sipa sipakna. Sipakna lao ku kita, lako ku keluarga, la ko orang tua mae sola solata, <hesitation> harus ditandai jolo sipana manokoa musansie. Bisamotoka tapi denduka sera serana to ka ke anu, bine harus maccatu mae manasu, paccingi banua, massarring lako banua, apa mai harus bisa masama jama estumai ku pabenei. Masanang juga ki to mai maneke sulake majama ne na aseng tu mai kande, kopi, papacing tu mai banua apa mai.